Ujun nikadi nuu ninu najeu, nayi ninu nikajeni nuu he un poco nache'e un jani nakache ihó nuu jani nikaye nuu nguani nuu ni nuu nake ndiinino ndame'e, un yivii ndikandanda yunra kendanuin ndikanada nuji kedanunji kinuu jun kachi landara chí ya'a ninu ndikuayu iin kuanta ngujunu kuanta nguu ngu jun ndanta te yime'e he ndetumera ke'e atuni de confiar dijia odiki na kee nduñe inlanda chio omen inlanda tea ke nikana kavera dekana kavee kendenuu ketavi nuu yuu un dijenrati nanyiji yiindanduku tuu yii nime'a ndean kandeka me'e kenu jun ujun tava nuu meyo nitava nijen jun dijulanda nakenu oenga chi ngan chitea yii akuchiche chiya'a ni pareja ndunde ndenakuiya niichi ya'a ndinai keno'o yichiñan vee landa niega nachena keyanui landa iha uun viaje kuenta xhinuu vainichi nridi katenei refreco katenei. Kee anuyu va'a nun ni aninri anticipación ngureña kandu kuii anra inka tu vuelta atuku chiva'a inra ticachí tundeka ndukachera nde dnio kuanta no'o ndediko nuu ku naku kuvechi novechi ninguanta ndakadiño chí naku naka kuke achí niuje kedada niu dekararo niudu ndikani karado niukuchinu nda keka chiun ku'a teku no nondiu no ti'a nuin kachi no anrá ke'e langato ke ndichera ndajen niku chuku yuve'e, deka hiyinga dechike ndei ndejuvinrá en nguu ñe'e ndekan nguñe ndachinra dekunduñe tiku kunguenrá, ke yiko oni ngueltanrá ke kachi yanda ndukunra chi vixnake ujun kuu ujun nivejón, kachichi nonaya naningu ndanda tea ninuña ndii ndira tenua naya'a teominra anuña tevix nake'e kuu uchi uun oni vuelta vengunrá tenga kachi nuyini ijilandea kene kataneme jun refresco ka refresco ka oña kuta nrivii oñan presente nu'a nduanra tenuu nun nun ndoko ndia onun ulanda nga tekachechi kuu ñenra tenuña nguian nun ndunga. Tejanu kuu chenra tekane kanda té jun ña'a refresco ña nridii nfo ka presente na ndunngu nunga tenunun angura tengu ndenura ndake chinixhi ngonguku xhinra tendakande kekoi nachiveche tuun ujun ujun chitenei ki nguera kenen tadii nguena kachera inña inña kutu ña'a nu brazo ke tu janiyo chiki tuku chiku nuu yundu ke'ende nuu numana kandaka ke guña ondundu kenuu tu chunguanrano kavayikua yuu kane'e inka yunka nuu refresco kanridi ña'a ya'a dita comida nokayinda comera keña tuku me'e vee ndanda di'a kachera keno iña ku jun, ujun nganga kunandunu ujun nada'a kanakachenra kenun ndundandun ndalanda ngachi nindadi ningue ña'a anguu kachi kachache nduan ndoke koo viko kachi vara keno kachu yu'a nuu plazo ke ko koo viko nrá, nunye keno nikanrada navinra kenunjun ndutu landatea kedunjan chindo ndi'a ya'a nania ujun ujun nunuyi nunuyu niname unka chinuya niname xhidó ndudu anduke kininu nuu vexhí ko'o viko kachiña kuu. Ku ngueya ndiname keninuye nayiva nu kuenta ciento ña'a kunrunrá ke ko vikonrá kenunye kuu vikonra chí kuu cuenta civil tengu cuenta vee sando clasiastico ngachiyuu ngaranguen yuu ichi ndaya'a ajun un yivii ndeka'a ndaye xhiki inia obligacion nguera keno un ngovi kunrá iko viko ñeno, kachi ko viko ñeno ke ke kata yingua ke ke iho nayeve ihó ujun yuku yidna ndu yuvayii ujun ujun ke taka yuku nra ken ko viko nriko nda'a ke yuku niva'a alegria chi'a nani ni ihón ko ita ju jun yuventrin ndejen ndejen koyuvara koyimandin unka yivayo nguanden he ujun nridii ujun ndame cervesa ndame refresco kondadavi yinda'a, ke ko viko ñe'e nonrá kenuu jun ke kata yingua ché un baile muy tradicional kuu huitepec ya'a ni san valilu keiña keiña san vali luu viyeno nduka chineunrá, kenu kuña ke ngue kata yiva jen yuu ngua vee yungua vee santo. Kenunu nde yuna vee santo ndonde nenga tenuu ninjui nayuga yingueya, ngache ujun ngoyoko xhiva niuii yinuu vee sando tendeya nde vee landa landa che, kendunu entero koo vikoa ko viko yeno kache ko iño'a jun kata xhino ya neno te jun ho kuan ko regalo kue nuu baile yitani yano nguenunan nda ana landa, kenu yandu cuenta nguu indio na minimamente yechi nakachi ndio jun ndiunura arete chiu una yii, iho nguana kachi nonra chi iun tradicion del pueblo de hualtepec nga china ni ndio jun yuna ticachi iti yinga blusa nii ninguan nachinde iho todadavia iho, iho nadameno tenuke ñendo ngua he todavia iho iho tradicion ngua yuña'a chiniu ndavii xhikoya'a nongua xhindo kayiyo chí ayu chin dó ko ka kochenra kachixhi nakaxerio costumbre tedi'ó no kuanta keña kaxhidio xhi jun niede conservar ndakateka un tradicion me'e kuna kuu kano taiyunu nina uun.